اتوماتيكمون باش نخمم في كعبه اوغونج دونك بالنسه ليا اللون البرتقالي ياسر يرمز ل <hesitation> لليم لليم بصفه عامه كوسوسوا الليم <hesitation> اليم لورانج يعني لي نشربوه دي جي <hesitation> حلو قارس اكسيتيغا دونك <hesitation> لوغانج سي اوغونجيه سي اوغانج